Injé sisuk saan umusmé ijoow depuis naan ibaji soni futook niyanuur: étiyoree yo yoomé Gambie, érubuhéén Guinée Bissau, éfojitéén Guinée Conakry, ébagiréén Mali, étogéén Cote d'Ivoire, ya kaan mé futook niyanuur yaamé ésolee yo yoomé Burkina Fasso sisuk sa usé nimusmé ijoow.